Mul hindäl peris leevätegemise kogõmust ei olõq, nii et ma ei mõistaq eriti soovituisi andaq, aga ku peri alostat, sis om ma arva iks hää määnestki retsepti jälgidäq. <hesitation> Ja nii egä söögiga, ma arva.